ña yu hua ntakani nùù nto yaña in yaña ka´na yuku ñuu ntiu ku sii ka´ka katyina ñaka hua ni kuu kasi yo´a ya si´i ku kasi yo ya si´i i´kuu kasi yo tyi taku si´i ka´ka ra si´i xii´n hua tana kasiyo a´ra yaña sá tyiko´a nuué sa tyiko´a ta ka´a mi in in yo ra ya satyikoá nùù na yaa ña tante síani´a kò´o kò´o tata´n a ñaka kua sá ña nani ku si´i ka´ka tavi ñuu ntiu ni suu ntii si´i ku kasiyo